Pesaa kanoo wapatire pesa ayi, pesaa unajua noo yoyo, adire kuwira muntu, yaani wavire na mpesa akaa do yoyo ayi. Yaani akudire kukovela muntu atekele sijui! Pesa sijui, kane isi- isina furaha tukuu, pesa nookira kintu, wuulola nachwe noosaka kwanza kaa viire nampesa kwanza yaani no- ndoo wahavaa, da- dainena ukavaa kabisa jina inai, daundoje daundoje singi ishivivima ulo. Kaane uvire na mpesaa, pesa fana ulome na hani hoosi kantu hosaka ayi, kaa navire nampesa, yaani ndima lovagusia ntosaka, dayakausila najii, <hesitation> isika iji nosaka nkali weree kwanza <hesitation> china, ovekavikula jira oda arume nvikilawara kojinesani chini jinile sasaba aujii. kanauvila pesa, kaa amaivi viani kuto to- fikira ili chini na ukali ware, <hesitation> yaani najie niji raha yaani. Yaani raha vo alikuwa na mpsesa naukuwava na naraha yaani. Iswea, <hesitation> yaani impesa nauyoyo, fwana uselele aka isiku lee. Tula kwanza ndo maisha ukudangi, kalinacho nosaka uri, kave na mpesa, lakini pesa hiyohiyo. Hiyohiyo mpesa noyo tolusika rei tutafuraha, vilevile via mpesa iye iki mpeta mazara. Yakulasana matatizo yeneluno kiayayo, yoyo mpesa, yatite fraha! Yatite kimaisha huzuni, fana impesa hiyohiyo undolinda kilasiku navajambazi. Hiyohiyo pesa, fana nolinda ukilasiku na majambazi, kwahiyo mpesa hiyo hiyo, fana ukula ikisina furaha? Au ikii! Kwamana yiingi kieteta furaha, fana one ihela kilemune yacheki nini? Nasaka bora ukuwa mukive vii. Bora ukudera kuva na pesa, akini pesa, fanana na uku weru nana au fana upata na itatizo, kula kayi, lekana wanzire ikiwaza kila mara mpesa naenda uswandra! <hesitation> wena pesa antwele nama navipengele vevere yaani tafauti, fando uwaza ikile impesa ikile amile isiku naindra patala mpesa na- naurivia damara mpaka na irangi. Na kondoa uko naihindre tulia, elfu salasini naendra ikishandra, kiwanzire ikipata shida iki au kianimpesa ki, kovela mukivola ki, yino shida mpesa kikavela tajiri. Shida yachukina au kii waza yaani mu vala vabaya vakuvosi vanze valikukulu kuku kulanga wewe, umuntu tani jola tajiri kilita. Umuntu anapesa suitukosa mpesa jole, kwanza valikukulinda, japokuwa naoloveka sijui makuli welwi, vika na maumeme kusyukula maukuti. <hesitation> macheva saa- ikolege macheva eva siamama, ma- ma- maumeme kuno ukutie ma- ma- ma- mafensi yaiji, yaumeme haya, <hesitation> waapi kane muwa asile mujambazi kasile jokuku vamia, aka usele kimpesa ja chai. Lekibora kikala mukivivi kijente ni jija mkevevi, <hesitation> kwahiyo mpesa gie atita ainiviri jajutafauti, faya ukuletera furaha? Au ikuletera huzuni? Faya ukuletera maanishaa! Aaha kilasiku maanisha yaani undo undotabasamu, kila siku maishan yondolanga yaani fuka vandu kwanza lee vunda ukulanga wekana kile mpesa vandu vanye kundokulanga venda wewe. Aaha kala muda uwanda ndume kumundu wane, aja chichira chosi, ankahera aruna chilichosi, <hesitation> kanadumire kwa mundu wane kisichio ndru kosa tuku. akini kouviri musintulu, oku? Munduwane, wowaili isi, kovela musindo ulina musindolinga tuku, aaha ujio.